هي في حقيقة الامر انا نقدر نروح نعيش عام في المريخ لاباس مافيها حد شي نعيش فيه ونشوف انايا ونكون انا هو المكتشف الاول الي رح يكتشف كيفاش الناس تقدر تعيش في المريخ ورح نكون يعني مبادر ل- للبشرية ككل كانسان معمر للمريخ وهدا حلم اضن انه حلم لتحقيق مستقبل <hesitation> للشعب والامة العالمية لاكتشاف كواكب جديدة